Ooo muna matuna na mazwe lamnu jiyibei ayugin ndanga aji ayurin kali'a, shenwu waje ayurin kali'a, na ze aje ayurin kali'a gade ak dawa na kabra klzewi? ta eing hu <hesitation> yiryamna bofarkkamna, bo ba ar b bature ato btradition na nyina na'a eing a monshen hahamo jiyi habi kyikbine na ka zebei, na kazebei, na kazebei bke bken zirwuji turekabrta a na'a eing kadangana hagna eing ba tundikei ngawi? Ar lina libei na zke ta ntuwam ta biyawo, ta hanhama, hanhuma wani, han hama wani, ayugan dike b tuwa ajine zlnle bshenwa bi na wibei bnyuwa jine ga de adahaga yuwan pahata jinge kfa kukwa mha jinge bluna na amna byibebibe she'nwabo yurin ka liwa bna eing ba ze einbide yi hagna zgene namla na han zurka muna ma fnyoma na'a eing na tuna, na zkta nto da na nshuwum ya'a eing mshimdana bke za a halauye wamirwibei kashimga eing nungurab ba zirnge na nka nunya hausa tauta toto, ar nya hose amna bwunde b al'ada al'dan lunguda. Bana al'adan lungudanaj bana traditional? mla na a eingbei de mfnayowamo btuwum shigugul na'eingbei traditiona la the! nam la na na'a eign ayara pahat na eingbei adatr bze, eing bei ayugan hama bzge. Ar eing adatr bznu bze halauyawinawaya? mla na'a eingbide amgum nina, na'a eing ayun hama mzene ar eingbei mzeme halauyawibei ayurga mwamdirtga, han eing meEge myalamaye zea mwuba nyo mzege mnuwama ya zawiya wamo a sogana, eingbei nunguraya hansha na tuntuwa'ara eingbei nyina na'aeing boba tuntuwarna. Ar zwekeki ba zwem ba "yunhamawina?" kimo ma zwewe anabidai mwari, na yunhamawinu?, na tuwam ta aungi, bki ayunhama myal dakakinakibide mmara shen hamawa a kwababamona, myal dakakinakibide mbam mla ya'a eing aziframe ki ya'a eing azihonamina, mazweawe saki a yeingbei nabbiyawo ba'a ze na zkr yire yindanga hama'a yi. Shenhamayinan njinye n tuwam, an tuwamta na zk ei ta tuwam ta eing na eingbei nu shenhahenahamnna zwekki ma zwewe nnyakakamna na traditiona, ayuwaga zimligada yibea ba yunhalgaba, yibea wid a na duna'a aye eing haduba ahanana, afra yeke shwakolida mo mnyuwan tamada emm <noise> a hanmahanama, eing amyuwantamana mo nam zndikei ar hanyu na eingbeide bkukkeen shenhayiwa zge bige, yikyewa, yikyewa kkurkdudakkalika ki aji gumnina jinzbne eingbei nyina na'a eing ha nunguraina nfa. Ana mdun gananu'eing hanziu eingbei nde, mranahagmr nungurab go na bkatuna byibduwebe karatb gawi? byalwa aaa bofarka babzimgir aaa mra a datr twa'ayuwan dikwi? kwala'a mr bhenkr mr bbyewo ta shiye mona dwalan na'a bide jiye, ta shiye mona bwarse fibidie tabi na eing kwala mra tuna. Ar kute bto nab ziuye demeih, a'eing kauhahamo ba zra zkrwena hanhala wawi mzre. Eingbei bki halawawi mzre gane a eing kauhahamo ba zrna nani nto ta na'a eingbei hana ziu ahalawa wibide mze eing a halawawibei mzege eingbeige a ana ntumrou a mra deleh nya kanuwa zkrwura kano byan kaula bsis sukahonin, knuweing? halawa sukaho hagawi? ya mra deleh nya ka'arna sukahawa mz nyude she mirshwabo byiknyu ne ba'ar bzwingshumeih, halawaye wiba sriha, na'aeing adau ba sri ha, na'a eing adau ba sri ha kwala a mra kzubde ba ji tuwa ana ka dau zwo na mulkaki a shiramukibei yaplk kwau yir kalika bsei zung priyewei gawi? zueng pniyewei on hentherbba, ta kwala'amra ato bbyewo kato yambou na yauwa bkei farnuwa kuenye nsiuwikfeance kaja framanye yamboun dauseu lrei, eing duwe'ae dirwuna baturauwi zr mrwa duwa ned, ka nugba tuwa lakkar hileangya bfestival, festival gawa? nyina shoe mk ganawu eing na eing na'eingbei neh halawaha wikzre zwala tatebineh halawaha zikzre zwalatatebinah zwalatatamna hagiye zukuoge. knagna naja'a kja ksussussumme nyina na'a eing ba tuna. Ar eingbei mr nungurab hamirna ar hanyu bide an henthira halawawibi de kze eingbei bke n'yubei a eingbei nyina nhenthir bbiyowo, ayunhama n'yuwa bki zlmlna na eing mr nungurab harmrnna, ana mr nungurabno mulkakibei kadau zwawa na eing <noise> da fnakaki kdaneh zdi fna nyinidar wuwibei wikdanyi a halauya wibei yirba bye shibte ba yi shibte kauwa? ya deleh nya mdwiyira zai ashishibtna kwahata bh! b zunomi a shemwei? ea <noise> nyina bke pahatatenatmaa hag zunomi a shi gade, ana zunomi a nyam zwamuya hayuwei ba'ari b ya nyina hann shne a'nshidin takanya lalaye bke honammi a zamuwa nara'amnna n'wunere kwalaamira ato bshinwa bba ar na nyimmawa gawi hagandikgawi mwari? a <noise> eing ba ar bnyimona nyina yireyamna yi a shinreneh eing yalara ka honamharnda yambou yalturere a'nyina bke eingbei pahatate na tibei hanziu a shinde mdwa na ze'ea a zinhama Mo mwunde na b zibknyimu ang kwaba, angiji nunguraba haga he na tuwamwafo ta biyawo ang mr nunguraba ha ta bonfarka biba zrmrwun duwe'ea ha hanhamatdei ang ya taeye eing ka dwamninya'ayu amna shigana nu'a eing kalu na naka ze ganei bbzmge na bna kwabbaje bbzbei na ka shin na nyajabana yesu ziuda a tuwaje bkkutrweh fa na tuwa fon ka tona yibduwebe anabei ka hanfrabwa? ma zttamakwi mwari ta sugnseige tuwa ehe <laughs> ba sustatamakwa? ana zkkai ta ntuwamta nungurab batubbayewo <noise> luga shiyemuna n'jabwarsawa mo mano tamkga, zgna ture kwalalga ma nuwonhama ahnyina mo zwaya do na'a eing yakabra hanzne, mo zwaya marna'a eing ya mo kab. An zne ar anibei klo aengiji ye na ji nunguraba yi na ba tuwa na'ade nabaanha zwabbaje na bzibghina wa a Gombe nama tuwanada nungunrumadi err no servi Lunguda language ar knugina'a eing banmaraya atonigawa b ma han shenya, na zktantuwam ta biyawo myal shibde pahatata shibde ya zawuwabo zkrwunawi yambou a daubnyinde mlo ta mo da ma hanyaye te duwe a zirwa, <noise> bonfarka <noise> zirwa <noise> ar hanhamata ar dau ha matate a mirgumnna nyina ka zubbe muwei nyie ka shingra ta kwala'a mra kwala'a bto bkfkwabya bkli gada bkjibiye kuhagandikgei? na no batun dikeifa ye har sheaji jirgauyigo ama tabo bzirwa b biyewo to ko bnyursheim jirgauya bimjige. Ngi mamnyo ngi yadawa zkiyijane ya tada adawaneh awilanha b yibi nbwabiwa kukkwatu ana n'zewubinu kai a n'gauhemilte aluwa a mir kwala a mir da ya'eing nab tubk mothirnu bo nab to bkze mirnye toto libei nyi nali hagan dikgene nyina bke eingbei mara'a yazawa kwa la'a mra hanhama nyina na'a eing ba tuna nyie na'ara hanhama na du zkei ta shumki sheingwawi nawibi na takwala'a ang mir n'kutri wei, na'a eing nab ze kwata na yur yake, ke yeke, ke yeki na a nab sheingde nab shikindir mil nab zir hamana ayunhama kkutirwei kze a ya zawan yunhamo ayubidi ka tamda yamboununye kyura yib duwei hamaba kfatabkke yesu a zirwa bkye nyajaba'a na, ar eing knyimdida za kfra siuwihagana taugana na tota yauwa eing asiuyune kurwei n'jimir halawa kkur kwamna demei kshim na eingbei kurnu kurnamb.